ممكن تقول له انه ما يحتاج يقطع السكر تماما حتى يعيش صحي لكن يبدأ يقلل شوي شوي مثلا لو يحب الحلي <hesitation> يخليه مرة او <hesitation> مرتين بالاسبوع بدال كل يوم ثاني شي يحاول يستبدل الحلويات باشياء طبيعية زي الفواكه لانها حلوة وفيها فوائد اكثر بعد فترة ممكن يلاحظ انه جسمه يتعود على السكريات الطبيعية.